أحدث مغامرة عملتها كانت إن أنا عومت لمسافة كبيرة جوا البحر، يعني طبعا كان العمق كبير وأول مرة أوصله فكان فيه كدا زي رهبة وخوف من المسافة والعمق بس الصراحة كانت تجربة ممتعة لأن هيه كانت يعتبر أول تجربة ليا إن أنا أقدر واتجرأ أعوم في العمق ده بالذات.